මම ඇත්තටම එහෙම බල්ලෙක් හරි <hesitation> පූසෙක් හරි ඉන්නවට කැමතිද කියන එක <hesitation> ඇහුවොත් <hesitation> ඒ දෙන්නගෙන් කවුරුත් මම හදන්න <hesitation> වැඩිය පෞද්ගලිකව හදන්න <hesitation> කැමති නෑ. මොකද මං ගොඩක් විට රැකියා දේවල් වලට එළියට යද්දී හරි <hesitation> සංචාර වල යෙදෙද්දි හරි <hesitation> ඔවුන්ව බලා ගන්න <hesitation> කෙනෙක් නැති වෙන එක <hesitation> ඒ සතුන්ට පව් කියල මට හිතෙනවා. ඉතින් ඔවුන්ට <hesitation> කන්න බොන්න දෙන්න ඕනේ. ඔවුන්ව <hesitation> පිරිසිදු කරන්න ඕනේ <hesitation> ඒ වගේ දේවල් නිසා. ඉතින් ඒක නිසා ගොඩක් විට මම ඒ සත්තු දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක්වත් <hesitation> තියා ගන්න කැමති නැහැ. මට ඒත් <hesitation> පුංචි කාලෙදි නම් <hesitation> බල්ලෙක් <hesitation> ඇති කරලා තියෙනවා. නමුත් <hesitation> ඔහුත් මිය ගියාට පස්සේ <hesitation> මට ඇත්තටම ලොකු කැමැත්තක් තිබ්බේ නෑ සතුන් හදන්න. ඉතින් <hesitation> දැන් නම් මං ගොඩක් සැලකිලිමත් සත්තු හදනවා නම් <hesitation> ඔවුන්ව හොඳින් රැක බලා ගන්න ඕනේ කියන එක ගැන. ඉතින් එහෙම නොවෙන කොට <hesitation> එහෙම කරන්න අපහසුතා තියෙන කොට <hesitation> මම හිතනවා <hesitation> සතෙක් හදන් නැතුව ඉන්න එක <hesitation> හොඳයි කියලා. මොකද ඔවුන් <hesitation> ට අසාදාරණයක් සිද්ද වෙන නිසා.